Pon be te ra ke a mo ko bo, sele sele kru powei fe ma o kobo kru powei kobo ma o ko ko o bo sele powei a kobo ye, sele keme mien powei sele keme mien ebi akpo ebi akpo tu duwu ebi akpo yerin keme mien akpo ebi akpo yerin keme mien akpo ebi se mene do se be be sele <noise> sele mien ne pai mo ye fa an sele kru koko kene iye ma fe ya n sele mien pai ye fa and sele co ken iya fagha, mdou, sele con undou fe timi yan keme to bo fou amu timi mo sele kru iye bo se kpo mien sin mene yo buy sele beni mi <noise> isele nana de bia akpo miebi lade bra. keme tobo kpo edesei moghan <noise> <hesitation> tine ebe keme kpo de sei moghan ewe izon keme kpo dese moghansele ene bra fa de bia <noise> powei nana nbe <hesitation> <noise> te ke sele me ene nanaye ke sele ene ware ene fou ene mien da okobo bo mi je se anne ke sele me. if not sele pobo a se fa. ene nane ye ke ene isele be.